E djela osht ni ditë e qetë për pushim ku kalon kohë me familje. Ka- a një ritëm më të ngadalshëm edhe zakonisht e shfrytzoj këtë ditë për mu pregatitë mentalisht për javën që vjen, për m'i organizu ditët edhe për me u pajtu me menimin për një fillim jave të mbushun me punë. Osht ni mundsi për me i rifitu energjitë edhe për me qenë gati për gjithçka që sjellë java.